أظن الأسوء إن هو ميحضرش جنازتي، لأن ده طبعاً <hesitation> بيبين قد إيه الشخص مثلاً زعلان عليا، أو وفي لصداقتنا، وكده، <hesitation> بخلاف لو ال- <hesitation> حفل الزفاف ميبقاش فاضي أو <hesitation> الزفاف مثلاً اللي هو ال <hesitation> الفرح بتاعي مهوش كبير أوي، <hesitation> فمش هيقدر ياخد كل الناس.